Kucɔ kɔ̌ kpagblɛmɛ a na kutuma rili kɔ̀ nɔ kɛ, nkɔ̂ adzi ka bɛ ribli kɔ̂ nɛ, igri kɔ̂ ka a di tɔrɔ nɛ, rili lo munɔ bɔ. A bɛ nkpî ka a bɛ pise icɛ ka pɛ kin muna kan gɔ ba ka tâ nɛ a dɔ bɔ nɛ, ka ma rili ma ci kɔɔ dɛɛ kpɛlɛ ma lo ci kɔɔ kisɛnɛ, ka gɔ icɛnɛ gɔ garikata isi aliili kɔ̂. Ava kɔ̂ ko kidri wa, nyi ko idumi wa, nyi ko kɔcɔɔ wa, nyi ko wini agitâ kɔ̀ lo kan bɛ ka bɛ kɛ nɛ ka bɛ ka gbɔ jɛ <hesitation> kili ka bini ci nɛ. Tɔrili ka bini ci nɛ, dɛɛ ka gbɔ jɛ zan, nkɔ̌ nɔ di kukwe cɛnɛ ka zɔrɔ bɛ ka bɛ ma rili kusɔ kusɔ kusɔ kusɔ, nka ma kusɔ klɔ zan, a cɛnɛ muna kɛ na, muna nɛ jɛ cɛnɛ ka dri muda harrɔ, nka iya idzi na harrɔ ka gbo ci cɛnɛ. Ava ka gbo a cɛnɛ agitǎ kɔ̌ kɛɛ nɛ na.